My <hesitation> for my schedule i- I don't have a fixed schedule where like in some <hesitation> how you can call ley in some civilize home dem where ley person can write their tin dem on bulletin and schedule and tin dem to put ley say yeah when daybreak dah ley tin I can do dah ley one I can do and <hesitation> yeah ley day nah ley same every day geh aay own schedule buh on ley overall yeah I can geh <hesitation> get around four o clock like dah <hesitation> get up four o clock then I pray when I fini praying like dah then I brush my teeth I do my personal care when I fini with my care and tin dem then I find something to eat find cook- bowl I fini eating it then I geh on ley hustle I go I seh around in ley community if dah buying time then I go I buy my goods in monrovia and bring aay and supply it buh if I in ley community maybe for lah day da wor <hesitation> dah selling day then i- I start selling by nine o clock By twelve I take small rest I find something again I eat I drink water I continue six seven like dah I come back home when I come home I teach my chil <hesitation> my stu <hesitation> my children neh <hesitation> yeah, I do their study class I fini doing their study class like dah then I find water I take bah then I go to bed I rest dah how I can do my whole level